I Etazonia zany da firene ahita karaza sakafo maro anaminy ao. Ohatsy fotsiny zao da misy humbourger zao ao. Io moa zany da ôkany karazan'ny mofo boribory i io, da asia sesiky hena, asia salady, asia vôtabia Da maro avao ko fangaro atandreo anaminy ao Da misy an'izao hot dog zao koa amindreo any Da misy an'izay tsaraindreo makarany and cheese zao koa, da misy an'izao gumbo zao koa